Owi' nku'tpatät e avece nkutpatä jejtzyeti ane kete'ojmä mpi'syapyätä usyak kana y jejtzyetät nku'tpa, pero tambien muspatät nku'tää usyäk yä preparaopä, yänhpä 'yo yänhpä nkojtapyatät 'yowi, nkojtapyatät y este syebolla, nkojtapyatät kyoya', nkotapyatät usyäk nyiwi, y mpi'syapyätät kyana y ya tejenä yänhpä avec yanhpä nti'kajpatät este e je licuatzäkpatät je nkojtapyaptä y si no pues este tambien, este nkosospatät usyäk y ya kososupä nkojtapya'ntät je owi käsi j mumu je näntä näntä ntzamupä, kyoya' syebolla, kyan y jejtzye nyanhpapä titya'p y ya este nnn- ya'tzyko kä'tpa'ntä, yänhpä ya sea yänhpä tyasa'ojmä u algun ti yänhpä tza' tza' kä'tku'ojmä y ya tejenä yänhpä ya jejtzye'ntät nku'tpa, ee jete yospa ja'kutye nä'ntu'nhaju algun otropä ku'tku, es igual sis ja'se, es igual äjtyä säk, por que mas nkä'spapä säk tambien, entonce jet jete yänhpä jejtzye, jejtzyetät nku'tpa pue, nta nta ntatä nanyum nku'tpa por que ja'kutyä nantyum nku'tu este e m m nta nta nta ntatä este nantyum nku'tpa, jejtzyetät yänhpä e nkotzonhpa ya sea syäkji'knhtumä u syis ja'se'ji'knhtumä o algun tipi'k'ji'knhtumä ja'kutyät yänhpä jejtzye nkotozonhu.